Të haristis, u çë e di çë kisha bur na ngë ishe ti, kisha qëndruar ktje menumali se jerde e më more ti te dhromi i Palermës, përçë më qëndroi makina… më qëndroi makina e na ngë ishe ti ngë dija si kit buja, e të haristis se thërrite edhe ata di l’assicurazioni çë jerd‘ e më morën e më sistimartën a makina.